ସିଂଖ କଥା ଭାଵିଲେ ମୋରୋ ଯହାଂ ମନ ପଡେ ଗୀ ଓଟେ ସିଂଖ ଵିଭୀନ। ପକର ରହୀ ଥା କଥା ବଲେ ସ୍ଟୀଲ ଲୋ ସିଂଖ ହୈ ଥାଈ କଥା ବଲେ ଚିନ୍ନା। ମେଟ ରହୀ ଥାଈ ଔକଥା ବଲେ ସିମ୍ମେଂଟ ରହୀ ଥାଈ ସିଂଖ ରେ ହମେଂ ପ୍ରାଈ। <hesitation> ମୁହ ଧୁଆ ଧୁଈ କରୂ କିମବା କିଛୀ ହାତୋ। ଧୁଈ ବାରେ ସାହଜଵ ମନେ ମିଲେ ବାସନ ମଜମଜୀ ମଦ୍ଯୋଂ ହମେଂ କେବ କେବ। ସିଂଖ ରେ କରୂ କିଛୀ ଜିଂସୋଂ ଟେଂପରେରୀ କିମା ଛୋଟୋ ଜିଂସୋଂ କୋ ଧୁଈ। ବାରେ ମଦ୍ଯୋଂ ହମେଂ ସିଂଖ ରୋ ପ୍ରଯାବ କରୂ ସିଂଖ ଜାମ ମଦ୍ଯୋଂ ହୋଈ ଜାଏ। ଜାକୁଲ ହମେରୋ ସମଯରେ ତକୁ ପରିଷକର କରିଯା ମଧ୍ଯୋଂ ଜରୂରୀ।